Ondi hole o krismesa. Yoh esiku ndyono ka- kalunga kandje kandishi ashike nando olya zilendje peni shili. Ohandi kala ashike tandiipula kutya ongame nda tile nali tulwemo mokaliindeli opo li kale hali dhimbulukiwa. Okrismsa ondiyi hole molwaashoka ohatu kala twa tsakanena momagumbo nookume ketu. oshowo aantu yomazimo getu. aakwanezimo yetu mboka hatu kala twa yuulukwathana nayo. Mo krismesa ngele owayi kongelekamesiku lyo krismesa. ohamu imbi omayimbilo omawaanawa ngiini. evalo lyomukulili gwetu. onkene uuna tashiya momasiku go- gomafudho agehe ndi holemo o krismesa unene molwaashoka omo wo moka mwa valwa omukulili jesus kristus ngoka oye eli- eli a kalekandje mpano. nonando ondili mpano ngaashi tandi popi mpano tandi hokolola ngeyi onduuvite nawa omedhina lya jesus kristus. onkene ndina oku simaneka o krismas omilongo mbali nagatano ga desemba moka hatu dhimbulukwa esiku moka jesus a valwa. O krismesa ondiyi hole wo molwaashoka ohatu li nawa ngiini. Itashiti andola kutya iikulya yimwe mbyoka ihatu yili. iikulya nando ondi kale handi ningi oosilaye dhandje nale momasiku gowala ngoka. osilaye yomo krismesa ontoye kuume. Tashiti o krismesa oshinima shoka hashi nyanyudhandje nayi. Nando nando ite vulu nokuli noku kotha momilongo mbali nagane. sho aantu tatu sakala opo tu pendukile o krismesa ngee. Esiku eewanawa nayi. lyo ohali kala lina iinima iiwanawa. omayimbilo omawanawa. uunyandwa uuwanawa ngaashi momagumbo mono. otatu inyanyudha. otatu popi noho kombinga ya kalunga. ondiyi hole molwaashoka o krismesa ohayi tu galulile kuuntu wetu. tatu dhimbulukwa ngaa iitya yomombiibel. Momagumbo gamwe ndishi hamo naana aantu atuhe hatu kalapo omukokomoko gomvula ayihe. omuntu ondili ashike megumbo naanegumbo lyandje. ohatu tsakanenepo nee po krismesa aluhe otuna oku kala twa- twa longekidha esiku ndyoka opo li tu nyanyudhe. Okuza ashike kuushona wandje mbela o krismesa otwa kala tweyi simaneka sho osho nee sha eta ngeyi nangame ndi kale nda simaneka nondi hole o krismesa unenenene. Tnndiyi kongeleka. tandiimbi. tandi kala nduuvite nawa Ndele naasho tandi penduka otandi hala ashike ndi tye mbela ano onda ondoka nenge onda ninga ngiini. Tshiti o krismesa ohayi uvithandje nawa ngiini. Shampa nee nda tala kefano ndyono. omafano ngaa ngono twa putuka hatu tala taku tiwa o jesus. taga tu ulikile nando o jesus tandi dhiladhila nee sho twa longwa mee maria yina ya jesus. tandi dhimbulukwa kutya jesus okwa valelwa metemba lyiimuna. Oh ohandi uvu nawa ngiini ano. Tashiti o krismesa oyo ashike oshinima ndina oku kala nda simaneka tango tango komasiku ahege gomafudho ngoka twa pewa mokalindeli ketu. Oshoka omo mevalo lyomukulili gwetu ngaashi ndati. oshinima shimwe shina ondjokokonona ndjoka ya ningwa monakuziwa. oomvula dhiya tse ndishi tse nale manga inaatu adha. tashi tu dhimbulukitha nee sho ombiimbeli tayitu lombwele. tandi eta ohenda nee. omunona ngaashi kwali ta kongwa ngeya a dhipagwe. oh ohandi uvu nee kutya ohandi uvu nee nawa kutya nena evalo lya jesus kristus omukulili gwandje ngono eli a kalekandje po mpano ngaashingeyi. a kaleka ndjepo ndina uukolele. tandi vulu okwiinyenga. ngaashi ngaa omukadhona ndi thike mpano. tashiti mo krismesa esiku hali nyanyudha ndje nayi. Notandi kala aluhe ndina ohokwe yoku tsakanena nookuume kandje. aanegumbo opo tu vule okudhana esiku ndyoka lya krismesa. tatu inyanyudha nokashona hoka kelipo. tatu dhimbulukwa wo kutya o krismesa oshike. tatu dhimbulukwa tatu kala natango twa tegamena omumvo ngu tagu landulako tu dhane o krismesa onkwawo. oshinima oshaanawa nayi.